शादीया से पहिले अमुक तिनका स्वभाव चाहिये हेरना। अच्छे स्वभाव की है बुरे स्वभाव की। अनिन्टेलिजिबल का पसंद का पसंद न आती सो परिवार लाईक ओसो की आतीना। काम जानों की जानी सो पड़ी लिखी ओसो की आतीना सो घरबार हेरसोको की सोकिना हेरि ए सब चीज़ पढनी हेरनी शादीया से पहिले।